ⴽⵓⴷⵉⵏ ⵢⴰⴳ. <noise> ⵍoⵓⵏ ⵡⴰ ⵀⴰⵇⵇⴰ ⵡⴰⵏ. ⵡⴰⴷⴷⴻⵢⴰⵙ ⴷⴰⵇⵉⵎⴰⵏⵉⵏⴰ ⵔⴰⵀⵏⵉ. ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵏ ⵎⴰⵇ'ⵉ. ⴳⵉⵢ ⵔⴰⴷⴷⵓⵏⴰⵜ. ⵎⵉⵢⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵡⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⵀⵓⵙⴻⵢ. ⵜⴰⵀⵡ ⴳⵀⵉⴰⵀⵉⵏ ⵍⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏ. ⵜⵉⵏⴰ ⴳⵀⵉ. ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵡⴰ ⵢⴻⵎoⵓⵙⴰⵏ. ⴰⴱⴰⴽⴰⵜ ⴰⴱⴰⴽⴰⵜ. ⴷⴰⴷ ⴷⴰⵔⵓⵔⴰ. ⵔⴰⵀⵏⵉ. ⵔⴰⵀⵏⵉ ⵎⴻⴰⴳ. ⴰⵍ ⵍⴻⵍ ⵢⴰⵀⴷⵉ. ⴰⵍ ⵡⴰⴽ'ⵉ ⵏⴰⵙ ⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵀⵡ ⴳⵀⵉ. ⵜⵉⵏⴰ ⴷⴰⵔⴰ. ⵓⵏⴷⵉⵏ ⴻⵏⵜⴰ ⵢⵉⵏⴰⴷⵓⵍ. ⵎⴻⴰⴳ ⵜⴰⵔⴰ. ⵎⴻⴰⴳ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⵉⵏⴰⴳⵉⵍ ⵡⴰⴷⴷⴰⵏ. ⵜⵉⵏⴰ ⴳⵀⵉⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵏ ⴳⵀⵉ. ⵡⴰ ⴽⵀⵍⴰⵙ. ⴰⵡⴰ ⴰⵡⴰ. ⴰⵡⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵍ. ⵍoⵓⵏ ⵡⴰ ⵀⴰⵇⵇⴰ ⵡⴰⵏ. ⵎⴻⴰⴳ ⵜⴰⵀⵡ ⴳⵀⵉ.